Lafa zaho ro niketrike, ka nirefotsy añatiny ñylapoaly ao ñy raha niketrehiko, mipitiky tsy hay sasà, zao avao ñahy ñy anasako ñazy :-Alàko ie, asiako rano ataoko am-bolo eo, ampandeveziko ;lafa mandevy ajotsoko, atompako rano oñy, alako ñy paille de fera, anasako ñazy na aloko rano manintsy ie, afaky folo minity, atompako rano oñy ozako paille de fer'ey <shushes> malio.